<hesitation> Matetiky ny raha <hesitation> managna poid maventy de miempo agnaty rano rah ôhatra <hesitation> m bebe gny poid-nazy igny le poid n'espasy vide agnatiny de mahtônga ny sambo <hesitation> ambôny rano, vôlôagny izy <hesitation> misy motera - misy motera manosika azy ai de môtera igny amzaio misy élisy mihodigny de agnisany mi contre anle <hesitation> poid <hesitation> a <hesitation> le pression any rano de magnosiky azy mikisaka mandeha.